أفضل قراءة كتاب جيد. لأن الكتاب يعطيني فرصة أتخيل الأحداث والشخصيات بطريقتي الخاصة، ويخليني أعيش التجربة بعمق أكبر. بعد، القراءة تساعدني على تحسين مفرداتي وتوسيع معرفتي. الفيلم جيد وممتع، بس الكتاب يعطيني تجربة أكثر تفاعلية وتأملية.